Ama arroz <hesitation> liwakan na lhawakan xa atole u para tsa liwakutun ama arroz tse na lhaway xa rojo, tse na lhaway ama xa blanco, arroz blanco, axi wix na prepararliy mi arroz pus na li na- n- nalakgchakgey pulana na laksunuy mi arroz na lakgtsin para lhatokgalhi xa xa chiwix o xa tiet na lakgmakgana mi arroz chono nalakgchakgay mi arroz, chono axni nalakgchakgey pus naputsaya akgtimi kawawi tsama colader. a antsa lha na makgxtakga xchuchut, liuku xa lha lhakati li katalan mi- mi arroz axni na tsiliy axni na tsiliy mi arroz pus pulana na machichiy mi aceite, chino axno chichitsa mi aceite na makapin tsama mi arroz, chono axni laksmukukuts mi arroz na makapiniy tsama cebolla na makapiniy chono nalakgsuakgay min pakglhch na lakgsuakgay para oama min pakglhch para xastakg suakgakutun osu para nalapuy pus kgama na wan xa mi arroz para na lapuniy xa pakglhch axni no laksmukuku mi arroz kamakapini cebolla axni no na tsetse laksmukuku mi cebolla pus na makapiniy no xa pakglhch chono nali lakgpupukge no xa pakglhch Chono na munuy, na munuy mi arroz cho para makapinikutun norsuisa, tse na makapiniy norsuisa pulana kamakapin norsuisa cho kamaskgokge tina liuku lha skgokgo katitaxtunin mi arroz uxla ama arroz, arroz rojo pus wixan ti tawa xmole porque uxa ta acompañarlikan tsama mole ama arroz nawixa ti lhawa arroz blanco, pus uxla ama arroz blanco pus na pulana na lakgchakgey chono na tsiliy pus uxla ama mi cebolla akgstitimi no ajo pus tsa nalakgsuakgay lhalu kati malakskawa uxla ama mi arroz blanco tina tina lha- lha- lhalus- lhaus mukuk katilhaw cho axni tsets lakgtsin na makapiniy cebolla chono caldo noxla nali munuy osu para talhawakutun zanahoria o chicharo nanu lha katimakapin xa pakglhchu tsama arroz blanco unoxa para tsa xalhtukit wakutun tsama arroz <noise> pus manu xa kalaksunu arroz chono katalipi chuchut chono kamakapi mi arroz axni no lakgtsatatas chamats Pus kamakapin leche, kamakapin canela, cho kamasekg pus na waya noxla mi arroz nuts.